<noise> nama utane deiyane akuse ma ma hiya ema hiya ehoe dawese mahia ewai waile dawesema opie wai yahu, ma iya ma holo yahu <hesitation> na tuka ma opietuka <hesitation> ketu luade telu ekeo iyele dawese ma ane. Nama mahono akemo mo eihomo eselu kai tia penamuke wai waineu sihonu eneuna siuounu yawawade sipunu <noise> mayanede yakalede semu mudesi yae siaewai dodane si ute'e wai dodane dawese sihia ela dawese sipu yena si na ewai <noise> wai yaho, sihono yahu inaama dawesisi asalese tue, ntuka ketui lua detelu ho iyeleka nude iyele. Mahono ekemo ma ane homo waite moitetu patade sepu mahonu makaitia penamui tukade sihonu heke naiyanede, mayanede itani teu sepuasi hono hai ike. Penamo itewai wateke ma <hesitation> hono sailuadeho mo <hesitation> hono tuka hine ehe lailaimo'o utani lamu de <noise> aha me ae akuse hoe menama <hesitation> hamea ena hame <hesitation> akumoho ehono homo <hesitation> elahuna mutimo eida nawai luma ite penamuike tuka <hesitation> idaei tuka dilaweka duei dualuma duwei die'e paitia'i eida maaniai se'ede ane sahae, me enese ede uane liki uduwe utani launi meutani launi debe <hesitation> matai kulu ina maselu hedei ya ede'e kulidi, pai epauniho aselua homuoi'i naide uhatapai uweini se akuse apelua adami aneke miselu wuahoi mamiane hapiase molepai naide utadi launi desaisi akuse me ane leho lepai naide utane launide si hono duwe usepusahai na aane piaseho tiamo eida.